Gny fomba fagnadiovako tapis misy tasy regny zao, lomako am'klin eky aloha izy elaela eo pendant trente minutes eo mihitsiny andomako anazy. De bakeo am’zay lafa zaho manasa anazy igny, jereko hoe aia moa ny tena misy tasy aminazy tiky igny? De iny am’zay tena borosiako. Na koa zaho koa afaky mampiasa eau de javel regny, regny manala tasy malaky.